Ku ma lää nädälis aos Prantsusmaalõ turistis, sis ma ei võtaq mitte midägi üteh. Ma osta säältsamast poodist rõivaq, miä mul vaia ummaq. Ma võta põhimõttõlidsõlt õnnõ sälärõivaq ja või-ollaq mõnõq ütsiguq as'aq. Lää piaaigu pallidõ kässigaq.